Vezët janë një burim i proteinave me cilësi të lartë, vitaminës D dhe yndyrave të shëndetshme, të cilat janë të gjitha lëndë ushqyese që mbështesin rritjen e muskujve dhe ruajtjen e forcës fizike.